Sampong kapa naka wia tonsea iyai sio sapadu dakuten man mapudu lebe kapa tanu um popo punti kawidei sarmela dansot dolsip tuis wouna kaka po pulen tadu neng ke sio pasiwone rangkayu ungkari mama wasian, wangurer, nantu, seding poi poyon, wolo, roya, sio. same tutudung wa nitu sio sio rumae i bou ketudu i moka tuduansa petetar neman